<hesitation> Fizakana fantako zao longany ah: fizakana besimisaraka ah, merina ah, akeo koa sakalava ah, antemorogna de fizakana antesaka, de fizakana français ah, angalais, espagnol ah, de chinois.